Tenei vauk ke no buk akuskus ta lau si ri vap i lelet. Si taun natapo pasal pulakai ve kisingag si kana vil akalit, na mang sikei a ring nemta pasal ane singina e lelet, sentral niu ailan na <hesitation> kari lau ko roron luai. Lau i angruduai veri vap i mang ring, na taun a igenen i mang rina ka ago si kari ring, kio vil aro luai nia val mengen nei buk <noise> tav ko mengen tatana. <noise> ki pa rai ni igenen i mang ring, kipa asukang val ko laba singiria, na kio <hesitation> vil aro luai nia. Si taun, kari keve taun lava parik kipa angkuai si lomon taun na igenen ang ko serei asukang ta soloung si kari rina. Taun kuo pasal taun kari keve lu, na kuan ago ve ria si kari keve lu taun kuo mengen ve ria, kupo angkukusai ve kari keve femeli siksikei, Parik kua malangas ta, lenginang kilo itoitonai ani saka alilisan anim as kam papok ane mete kam takaman. Taun ang kulo buk papok ane mete kam takaman, kulo taping ta kilopo alis ua ta ri bil, voiang parik kuta lomon ia ta ku luk ia. Man parik kia itoitonai nia, taun ku sang pelek iria kunlapo ago pok si kam lu, kulo taping ta kilo serei velai alilis sime alis pok anim. Kari mang lau kapo asangke kio vap <hesitation> kio vap vil aro ani igenen sokoung, si ring asange ta, kari keve taun lava, taun kio buk vil ani ainoai i kopos, i ainoai i uai mete i <hesitation> si kari keve matang kio togon a keve vuk matan angan ki pa abis ia. Na taun ki abis a keve vuk matan angan ke, kio raung a vongo kio luk a ri mamain ta pok i nei makasim, val ien, na mang keve pok siri vap posok na kio pasal tatana na kio asinong kuvul ia na kilo vil a angan ang. Taun kio vil angan Numa igenen ang kuo igenen sokoung na kupo ago si kari ring ki songo ua, na man parik kipa songo ua val lenginang noto mengen, ku ago na ku taping ta kam itoitonai kitala itoitonai nia na kilo serei pok tatana lenginang mete takaman. Kari mang lau ri vap i lelet kapo asuangeke <hesitation> not buk irria si kari lau asangke ta taun a kari taun lava na ri vap kio serei eiang si mang keve taun lava kio itoitonai nia, ko togon a ring kila itoitonai nia ani ri vap sokoung, na ki itotonai ani matan pok aniria asi kari angan na, ko kovek i man sikei a igenen i ring ang akorong val lelel ku arai nia ta kala palak nei vuk ring ang kitala itoitonai ani ki angan singina. Ko kovek a ko kovek luai, ku tun si ring ang kita itoitonai nia ani ri vap soloung o ri vap lava kime angan singina ko kakaria akorong. Singiria ri vap i lelet akorong parik kupa angkuai si tun ta mang sikei iria, ka atto e uring ang ko kovek luai. Mang sikei a bil ko roron na ko lau roron no No buk iria singina na napo arai nia ta ko lau roron, ku arai nia e si kari kari rina. Riria akorong kipo togon kakaria ta kun matan pok asi angan si palak ane si ring ipo angan si ri vap lava na ri vap sokoung ko parik luai. Kio tav anguai si ki palak ane uring ang. Kari lau i to ve igenen lava kapa ko roron luai, kari lau i alilis si keve kaun i varatambar napa arai nia ta ko roron luai. Kio soliu luai ani kakag ta rina voiang nata pasal le singina, asukang a taun nata pasal a nanlapo ago e si ring ke, nata arai ani lau petekai luai. Lau roron voiang kio using ia na kipa ago singina. Na bil ke kio kin ia ta ainoai i uai o uanten singiria ko laba luai. Taun ki asinong a uanten nei aus lotu si taun i lotu no arai nia ta Ko roron luai. Aongos kipo asinong a uanten, na kala angkuai si ko serei a poisan a lelen sangauli, na lau ke ko roron luai. No mengen ta bil ke using si kakag ta ring akorong e lovongai parik napa arai ani matan bil asangke, sikei si taun nata ago e lelet na arai ni lau ke, na taun nata arai ani lau ke, na taun namela ago pok si kag rina eke e lovongai nalapo arai nia ta kag rina akorong e lovongai ko ngau taun a laulau roron asangeke. Si selen i alilis ane si igenen lava ko ngau, na kakag luai ta vubukai ta namem mas kun togon ani lau asangke val vap ke e nei rina livus ke kio togon ia. Kari selen i alilis, kari selen i sasagi ani ri vap, kari selen i aol ani ri vap sokoung ko roron luai na ko vil atapunuk na sa na buk tambu ko mengen tatana.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 Taun kio serei si alis ani ri vap kipo skkipo abis asuakang ta ri katakai, o ri katakai vap i aiveven malapen ko petekai luai, taun kio serei ki angkuai si ki asinong a mang sikei a kirim kapa asukang val kirim ang kipa abiis a vag singina. Na taun kipo asinong a kirim ang taun a ri vap kipo abis val ri katakai i akalit o ri vap katakai i aivevenf malapen kio luk a keve bil ke, kipa arai nia asukang ke ta, ko mang sikei a alilis laba luai voiang ko alilis kulapo arai nia ta ko pok ang kipa alis ia ani taun i vag, o matan angan lava. Na keve ring ke taun nata pasal kuvul ve kisingag singiina na na arai nia na taun no papok ane si kag kulenusa e lovongai, no ba ani keve lau ke si taun ke kolo kovek. Na napa arai nia asukangke ta lavongai kapo inongos taun a lau ke, si aiveven ani ri vap kio teng aisog si kari keve rina Val ri katakai i akalit, na ri katakai vap i aiveven malepen, ri talatala, na ri pasta, na sa keve vap, voiang kipa asol iria tan teng abis si karii keve rina. Keve ring ke taun nata kun pasal pulakai singina na na kun arai nia ko <hesitation> sunguk a pukun ig, ko sung a tung iau, na ko mengen iau ta kag rina, na mas mengen ani ri vap i lovongai ta to i aiveven ani ri vap i mang rina kamas roron. Na ki mas <hesitation> abis ia asukang val keve vap ke kipa abis ia. Si taun noto pasal pulakai kapa ve kisingag si keve ring <noise> nata akalit ta mang keve bil. Mang bil roron voiang ko kun akalit nig ta na kun luk ani keve kain lau ang. Na si taun ke no posong ro using kag pasal using ani keve rina ke si pasal ve kisingag, si kana abis asukang ta katakai i akalit. Nata luk a mang keve akalit roron, mang keve bil roron nata luk ia si pakangai ani kag to, na kag ago. E uring ge nala atung a akus i kag pasal pulakai si mang keve rina. Na tenei vauk ke kapa na mengen ta lau i lovongai, si taun ke nau nolo pollok alak na nolo pasal asi kag an angasungai ni to asukang ta kolo pasiang, no togon a magus using to aino i lovongai kolo kovek. To i lovongai aino koto roron luai, to i angsang, angtunkinlei, si tun ang noto kun liklik alak natapa arai asangeke ta koto roron luai. Kuo nap si ku pasal ane si mang rina na kun ago ve mang keve tungam e uring ang. Kuo nas na kam selen i vil akorong ani maiten ve mang tungam. Si taun ke no togon a magus using to roron ke i lovongai kolo kovek Parik ka anguan ago an, ri vap kilo tav angtunkinlei, parik kia anguan malangas ani selen i vil akorong ani maiten. Si taun ke kio buk vil akorong ani maiten kilo vil akorong ia ta samele, kilo vil akorong ia ta vut, sikei parik ka lau i lovongai. Ko lau i mang rina, ko lau siri sokoung, napa arai nia ta si taun ke kolo petekai using toro usiusing a lau i mang rina. Si taun na taun ke kalapo serei si sasakol nat tanginang kilo tere nei pangau na kilapa angkuai si ki luk na mang keve akalkalit i mang keve rina, asukang na to ke kolo serei nei kulenusa ke e lovongai. Na kilo vil arikek na kulenusa ke voiang Lovongai ko togon asan nei kara kantiri papua niugini. Ainoai i akalit voiang kata luk na ainoai i namba luai i jiro jiro wan fred boski tom koto igenen i lovongan na asan ro ke, kana si taun ke kolo kovek, bil ke kio kin ia ta edukeisen kolo kovek e lovongai. Man ku tere ta maiten si taun ke ta ri natlik asukang parik kata nas ni siang nei bil ang. Koto nat lik ang voiang kupa arai ni polpolokan ang voiang kapa angkuai lak si ka ago metelu. Na kapangkuai lak si ago si aiveven si ri nana na tamana, na kilong mengen ia, sikei si taun ke kulaparai asangke ta kolo kovel. Nat tanginang lik ke, nat lik ke kalapangkuai si ago nei rangama <hesitation> si angan ani mai, si solo ania, si kana serei val igenen asangke ke. Si taun aino koto kovek, natlik asangeke kana kirim ta ka ago nei lu ve ri nana na tamana si luk ani pasa na luk ani pini. Sikei si taun ke kulapa arai nia ta kolo kovek, nat tanginang lik, na natlik asangeke kalapa angkuai si ka ago nei rangama si solo nia ta mai si pasal using ani visvis, si tangai, na si so ta vut na mang keve sa. Singig asukang ta nana tenei vauk ke no mengen, no buk mengen asangeke ta no togon a ngorem using nat tanginang lik ke parik ta kana uring e uring ang sian ago na kon nai na ki solo ia. Kana ring e mete takaman si nana na papa si akalit aro nia ani ka pasal si akalit na ka akalit aro ani ka tung mang sikei a tu ainoai e mung e lovongai. Lovongai ko togon asan si mang ke vap lava kita teng ari kirim lava, kita akalit adual si keve akalit na keve <hesitation> keve selen i akalit Na ko togon a keve recod kopo ago, voiang ko mengen ta poisan a vap lava i lovongai kita teng ari kirim lava na kito serei keve vap malangas. Kana si taun ke ku gule iria using tauun kolo senis na ri natlik parik kia ngon arai ni bil ke na edukeisen ta ko bil lava si kari to. Kilapa arai ni bil ke ta ko bil palau luai. No uruk tenei vauk ke si mengen ta mengen ke using kolo kovek i lau roron nei kulensua ke e lovongai. Angrudualai ani roron ke ani lovongai kolo kove, ri vap kilapa ago kati palau na, angtangai, na angso, na parik kia angon telan an ta ki vil aro na natlik ke using a natik ke kana ilesvauk ko gon e kungana. Na man kulo gulang ta ilesvauk ke parik kapa angkuai luai si ka togon a to roron emung. Tenei vauk ke no buk mengen asangeke ta Tara aliuliu aro luai ani igenen rikek. Satan si taun ke ka palak nei bil ke, kio kin ia ta daung, nei bil ke kio kin ia ta tainau, nei bil ke kio kin ia ta longobot, na ka bil arikek na inatus tanginang ke na bil ke na akalit kala kovek. Akalkalit ta lau roron kala kovek, toro togon a ri nat lik kio vap malangas si taun ke, natlik kapangkuai si ka akamusai ni kana sinsinong nei akalit si greit ten na greit tuelf sikei taun a ingua kan vuk ia nei akalit kolo kamus euring ang using ko nas ta kana ilesvauk a natlik ke, ka ilesvauk petekai, kana ilesvauk ka igenen ilesvauk si ulpokai ni sinsinong i lovongai na lovongai ka sere a saka kulenusa an. Satan si taun ke ko tainau luai ani inatus duk i lovongai ko gulang luai ta karito na inatus tanginang duk i lovongai Parik ki anguan arai ani akalit ta kolo bil lava, kilapa arai ani bil ke na akalit ta ko bil lik, kilapa arai ni bil ke na lotu ta ko bil lik, parik ku angkuai si ku arai niria ta ki sinong nei aus lotu, si sinong i mang keve akalkalit. Poisan lik palau ki using a keve saupai ke, vap duk kilo siang si luk ani mariuana, si inum ani laman rikek asukang a tenei vauk ke no buk amalangasi nia ta aduk i vap lava i lovongai kilo togon a bil ke na magus using satan ko tainau na inatus miang i lovongai. Na tenei vauk ke no posong ro ta no mengen ta mengen ke ani ri vap i lovongai ki malangas ta god ko togon mengen si vap i lovongai. Kalaro kag mang mengen tenei vauk ke no buk mengen ta to siri nat tanginang na ri kavulik tanginang si taun ke. To i angmamailai no buk mengen tatana. To i angmamailai si taun ke si ri nat tanginang na ri kavulik tanginang kolo kovek. Ainoai i bil selen i maus si ri kavulik. Si taun ke kulapa angkuai ni ku arai ni saka selen an na ri kavulik kilo maus tatana. Kipa angkuai si ki alak a tarausis kudik lik, men top lik kapa akalit ta nigsing i tus iria, tarausis kudik lik kapa akalit ta sangaria. Kolo rikek luuai na to i taun ke using a sa? Taun kolo sasakol na aduk i natlik tanginang si taun ke kilo teng a ri mobael phoun na taun kio teng a keve mobael poun ke kio luk a mang keve bil tanginang ko pasan nei pangau. Keve akalkalit i ri bil parik ka roron ko rikek luai, na selen i maus kolo rikek. Si taun aino si kara keve vap kavang kito mengen ta taun ku maus Aina ku maus na ku kavat na ka apung aungos na keve sangam tung e vusulaiim, ku kavat a vakup ang voiang kapangkuai si ka apung a vusualaim. Si taun ke kolo kovek luai, man ku arai ri nat tanginang a ri kavulik tanginang kilo alak a tarautis ang voiang kamela palak luai ane pangkul, na vulsulai ang kalapa ago e suge na palpal i sanga ang kalapa ago e ring malangas na nia ko pasal nei ring ang voiang a ri vap kipo ago singina. Maus kapa si taun ke, taun i alak a mang sikei a top, o mang sikei a kolos kapa angkuai si ki akalit ta ngising i tus iria, neite vangaria voiang ri vap lava kito mengen ta keve ring ke tara amunai nia, tara ago ta akalit an tatana, tara mas amunai ani keve sangara na vangara na ngising i tus ira, tara ago ta akalit an tatana. Si taun ke kolo kovek, ri <hesitation> kavulik tanginang kilo pangkuai si ki maus, ta keve maus asangke na ki pasal nei rina mete ri vap, na Ri vap kio nap si ki tun a sangaria mete ri vap, mete ke tauria, keve magauria na parik ki angkuai si ki togon a bil ke na mamaila. Si taun aino, taun a ri magmagau kio sinong si <hesitation> lau siri lovongai, taun a magmagau ko sinong o tau <hesitation> ko sinong, kio mas songo atadut aniria na kio tuna na kuo pasal. Si taun ke kolo kovek, taun a magmagau ko sinong kangkuai si ki pasal e matana ta maus ang ko rikei luai voiang parik ka sausaupai. Mang bil ri magmagau parik ki anguan nasan ani ri magmagau. Magmagau ko nap si ka osongon pok a magmagau tau ko nap si ka osongon pok a tauna voiang ko rikek luai parik ka <hesitation> lau i lovongai, ri lovongai kito pini na kito pasa ta ku nas a taum, ku nas a magaum. Lau i paruk si taun ke kolo kun laba. Keve patmani kipangkuai si ki osongon pok iria Voiang parik kapa lau i lovongai. Vap lava aino kito pini ta ago pa paruk an, ago ta osongon ani magaum, na ku ago ta osongon ani <hesitation> ani si voiang ko kuvul ve numai o ko sikei a rangai ve numai. Asukang a ko <hesitation> keve bil miang ko tauke na to i lovongai si taun ke, ri vap i lovongai kilo ngou si bil ke. Using a lau i tav angtun kinlei, na lau i tav mamaila, tav sasagi, na tav angsang kolo kovek. Ri vap kilo inongos taun a nas ani igenen lava ko nap si ka soko akalitai pok anira ta keve lau roron ke. Na tara luk aro pok a ke lau ke toro sekpat ani kara ke vap aino kito pini ta ke lau ke ko rikek <hesitation> keve pini ke na keve pasa ke si kara ke vap aino ko keve pasa o keve mengen voiang tara luk ia si pakangai ani kara to Na asi pakangai ani kara sinsinong mete takaman ve kara keve inatus si akalit aniria ta lau roron na lau ang voiang kalou kapo buk ia ani tara mas to tatana. Si taun a igenen lava ko kovek mete takaman, ko kovek mete lu, o ko kovek mete kara keve vainagoan siksikei ku arai ni maiten ko serei singira. Tenei vauk ke no buk mengen asangke ta kulenusa ke e lovongai ko inongos taun na igenen lava ka mas laba nei to, igenen lava ka mas ago nei to, igenen lava ka mas ainoai nira si keve bil aongos, mete kara takaman siksikei. Taun a igenen lava ko kovek mete takaman, igenen lava parik ka ago si to si igenen, parik ka angkuai si ka sabonai ni sinsinong ro. Parik ka angkuai si sabonai ni to roron kana to ka kitmat, malgai ka ul serei mete takaman si keve taun aungos. Asukang na sa ko serei nei kara kulenusa e lovongai, ko mengen ira ta tara mas nas ani igenen lava, na tara mas ago kuvul ve igenen lava si keve taun aongos, na igenen lava ka mas ainoai ni ra si keve bil aungos. Using man a igenen lava ko kovek nei to, keve bil ke ko wuak si serei anira nei kara kulenusa. Angtangai ke, na angtavtun kinlei ke, na angtav mamailai, na tav nas ani taum a tasim ko serei using kalou ko buk ani ninia ka luk na ainoai i palpal nei karato. Keve <hesitation> bil ke ko serei using kapa akalit ira ta igenen lava kolo kovek nei to. Tutaliung ani igenen lava kolo serei nei to. Kolo serei luai nei ring malangas, si taun ko togon na keve itoitonai si serei, keve tutuakuvul ko serei i mengen ta kana mengen a igenen lava ko togon a vap voiang ko tutaliung luai ani kana mengen a kalou. Kantanem na ri vap ki ago si saka itoitonai i mengen ta igenen lava, igenen ang ko nap si ka liu palau ia na kolo pataliung. Sikei parik kupa malangas asangke ta neina i mengen voiang na igenen ang ko asak ia o ko tung tatana i mengen ta kana mengen a igenen lava Numai kuo togon menge e uring ang, igenen lava ko togon mengen singim euring ang, sikei kuo pataliung using kuo longlongongai ani igenen rikek. Na taun kuo longlongongai ni igenen rikek kuon lo serei si akamkamusai ina kam to parik ka anguan nap si ka sabonai ni to roron matmat kala serei singim, malepen kala serei singim, malgai ka serei si kam mete takaman, na ku tu agule, au akamusai ina ku tainau, na taun kuan tainau, kun akamusai ni tainau tainau kan kamus <hesitation> matmat kolo serei. O tenei vauk ke no posong ro si mengen suai ta mang keve bil si kakag ta kun sinong asukang ta nana nei kara kulenusa e lovongai na no tun ta tun ke na taun no tun a tun ke nau asukang ta nana no togon a tangis using no tun agule na lau roron na no buk ta lau roron ka mas serei nei kulenusa ke. Tenei vauk ke kapa no tung si mengen asangeke na si alis ani kag nung ani ri si kio tu ainoai ni kara kulenusa. Kolo taun ta ri si kio tu ainoai kolo taun ta ku nas a iesu nei to, na taun ku luk a iesu nei to ku arai asangeke ta iesu ka akalit ua ta keve bil aungos using kana mengen nei buk tav ko mengen asangeke ta ninia ko selen, ninia ko to, na to ang voiang ko pa ago singina ko duk luai. Kata sere e kuli rina velai ni to ang ko duk luai, parik kata serei ve to ko kovek, bat kata serei ta to ko duk na tenei vauk ke mengen ke ko pasal using ko tauke na sinong i mete takaman nei kulenusa e lovongai. Amiang i vap kitala mat nei keve maiten ke i angtangai, ang tav tun kinlei kolo mengen kapa na vap i nei kulenusa ke e lovongai ta kala kamus a to angatuai palau, taun a keve bil ke ko serei ko mengen ta dokot akit ve iesu, ago kuvul ve iesu, na ku arai asukangeke ta Keve bil aongos ko roron. Kalaro kala kamus e uringke. Tenei vauk ke kag mang mengen no buk mengen tatana no buk mengen ta nana. Amiang i taun toro serei si keve taun siri nana na torolo pasal si keve lotu na torolo mak a taun siri aina. Amiang i taun kio mengen ta nana kapo lavlabat mete takaman. Tenei vauk ke asukang ta mang sikei a nana no buk mengen ta asukang e ta man parik kua malangas a bil ke kio kin ia ta, nana ko lavlabat, o nana ko bil lava. Tenei vauk ke no buk mengen tatana, no buk antok asange ta mengen ke ko mengen tutuman luai. Man ku arai ni saka selen an a kalou kata asinong na nana, nana ko ago nei potol a bil, si kau ani iesu, si matmat si iesu karisito na si taun i asinong ani kuli rina. Ainoai i bil no buk mengen tatana i to si nana na nana ko <hesitation> ko lavlabat si taun a kalou kata asinong a kuli rina. Man ku taot aro na buk tav si ainoai i palpal ko mengen ta kalou kata asinong a kuli rina. Na taun kata asinong a kuli rina na taun kata asinong a kuli rina si <hesitation> <noise> va palpalima i taun koto akamkamusai i asisinong ani keve bil ang, na va limalengua i taun igenen lava kata ausai. Na taun a igenen lava kata ausai man ku taot aro na buk tav ko mengen ta ku arai ni ke asisinong ang kata asisnong a ri bil aongos na kata asinong ia kuvul ve tauan. Kata asinong iria e komo. Parik, kata palak nei matang ke, na nei matang ke, taun ang kata usausa sin palak nei matang ke kata palak ve keve bil aongos nei matang na taun kata palak nei matang kanla arai asukangeke ta keve bil augos kipa ago. Tauan kapa ago nei matang ang, na kala arai asange ta tauan ke ko Ko inongos taun ta mang sikei voiang kapa angkukuai luai ve nia, na taun kanla arai kala vil a tauan ang ta <hesitation> kata rot, na tauan ang kata rot, tauan ke parik kata nas ta igenen lava kata saka <hesitation> asinong ani aina ke. Si tauan igenen lava kata luk a vuk roe, na taun kata luk a vuk roe ke, na kata mengen na roe ke na roe ke kala asereai ni tauan. Man ku arai ni aina, kata saka asisinongan ni aina, aina ke nang <hesitation> kata teng aro luai nia ta kungana, na taun kata teng aro luai nia ta kungana, na ka abis a aina ke. Tauan ke luai parik kata arai nia. Keve mamain ta asisinong aungos ria kita tun a sa kalou kata asinong ia. Asukang a asisinong ko kinle nang a igenen using ko nas ta kalou kata asinong ia. Si aina ke kapa tauan ke, koto rot na parik ka nas ta <hesitation> god kata saka asinong an ani aina Masi taun kata para gala tunaina ke, kata asukang ta koto utuk ani aina ke using kata taping ta mang kain taping na kala mengen ta sin i pukun ig, na tuan i pukun ig using kata taping luai nang. Ko ainoai i bil ang voiang parik luai kata arai ni mang kain bil, kata taping ani aina ke, na asukang a <noise> <hesitation> nana ko bil petekai luai e matana i kalou. Mang bil man ku arai ni au a aina kita asinong ia kapa, aina ke kita asinong ia si taun petekai luai, mang keve asisinong kitala asinong ia, na aina ke kata kun nia papa si kana kun sikei a taun using vang a sa na kila kun asinong ania? Na kila kun asinong papa nia si sikei a taun papalik ang voiang ri asisinong aongos ve tauan ke kita asinong ia. Kalou papalik ko malangas a sa, a pongua i bil no buk mengen tatana si kau ke ni iesu karisito. Nei matang ke nang kalou kolo nas ta aina kata tukulai ni lau rikei ang, na tauan kata tukulai ni lau rikei ang, maraisa na kalou kanla Buk pok a aina si kau ani iesu? Using aina nang kata bil arikek nei matang, lau rikek kala serei na kila asok suai ni rilong nei matang. Sikei tenei vauk ke nau no sui ta using a sa? Using a sa na kalou katanla pilak pok a aina ta aina ke ka kau na nat ke kio kina ia ta iesu karisito voiang, ko nat ko gogoai luai, ke kalou ta nat. Man ku arai aro na ku taot aro na buk matav ko mengen ta taun ang nang kata serei na ka songo na aina ang, ai kata maramarak luai ka kata antok ia ta ka asiang. Using a kalou nang kata asinong a aina ke na ko nas luai ta nei vingana i aina ke ko togon a mang sikei a bil roron kapo ago singina. Asukang a kata amunai ani kana asinong ani aina, pirpirumaiani aina, ani tauan luai ka ago ta nas an ni sa. Siman ku tere ta aina ko kau a natlik, ko bil i uruk si taun a natlik ang ko serei. Asukang palau val sa kata serei nei matang Tauan ke kata taping na ka uruk ani aina ke. Apotol i bil man ku tere aro, matmat ke si iesu karisito, taun a matamat ke, tadut pok ke si iesu karisito, man ku taot aro na buk tambu ko mengen ta aina ke kata tung na ka tere ta keve sersereian aongos kata serei, na kata tere ta iat kita ul suai nia, kata tere luai ta angelo ang si pasiang le mete kuku. Ke vap ang voiang kito tutubat a mete <hesitation> ring i kepai ang ani iesu, kita matung val ri vap mat, parik kita aupele kita matung val ri vap mat, sikei aina ke koto togon a modot luai, igenen lava kata alis ia ta modot ke, si tung na ka tun na ka arai luai ni keve sesereian kata serei luai si taun ang. Kata nasai ni mimo ang, kata arai luai ni mete kuku kata pasiang. Asukang tenei vauk ke no buk mengen asangeke ta man numai na saka tauan kuo uli gulang ta ri aina, tenei vauk ke ku malangas asangeke ta Iles si <hesitation> mete matana i kalou <hesitation> ku mang sikei a igenen ku ago si amiming lava using asisinong ke na aina, si kalou ko bil lava, na kalou ko tun na mama asukang ta ko bil lava si kana asisinong si keve asisinong aongos, io tenei vauk ke no buk mengen asangeke ta numai kuo mang sikei a papa kuo longong a mengen ke ku mas nas na ku leng ani kalou. Using bil ke na mama e matana i kalopu ko bil lava luai. Vei nang palau na kalaro igenen lava ka alomonaus ira tenei vauk ke. <noise>